جیرافچ زیٹھ گردن چِھ متعدد مقصدن ہنٛز کٲم کران: یہٕ چُھ تمن کھین خاطرٕ تھدین پودوں تام واتنک اجازت دیوان، غلبہٕ ڈسپلے ,گردن, منٛز مشغول گژھن، تہٕ شکارین خلاف تلاش کرنک اجازت دیوان۔